Ma t'aggia dicere 'a verità nun è ca teng tant ricordi dell'infanzia. Teng stu problema che io non ricordo tanto bene quello che è successo poi da ragazzino. <hesitation> I ricordi forse più belli sono legati alla scuola. <hesitation> Ceh la scuola mo, io la scuola l'ho sempre odiata. Però ti dico i ricordi che magari stavi fuori scuola da bambini e poi ti passavano a prendere, oppure venivi a casa. Sì no forse più che la scuola erano i momenti dopo scuola. Ceh i momenti più belli, mi ricordo che stavamo a casa e stavamo tutti. Io, mio padre, mio fratello, a vedere magari, la televisione mentre mangiavamo a tavola. Un ricordo banale, ma ij m'arricord stu mument con <hesitation> con grande gioia. Ceh ij m'arricord verament ca stevem tutt quant assettat a verè sta television. A c'-c', <hesitation> a c' guardà 'e film. Pò m'arricord tipo 'o sabato 'a domenica facev Batman, era imperterrito. M'arricord ca facev tipo tre, quatt, cinc mesi Batman. Ma soprattutto 'a cosa che m'arricord 'e chiù è ca c' stev Dragon Ball in televisione. Quindi tu magnav, cu Dragon Ball ca facev l'onda energetica e stiv n'grazia 'e Dij. Pò fenev E pò te ne jiv ngopp 'o divan e c' veriemmer tutt insiem <hesitation> che c' stev. In televisione tipo Fonzie, oppure ci veriemmer SpongeBob o comunque tutt sti strunzat ca uno però dice vabbuo so cacate no? Però passare il tempo 'a cas aropp mangiato o comunque mentre stiv magnann, stiv tutt quant insieme. Cosa che oggi è chiù difficile. Ceh oggi nun 'o riesci a fa, se non alle feste. E poi nun c' stann manc tutt quant. Pecchè comunque uno sta 'a 'na part, uno sta 'a n'ata parte. È difficile. Chell ca t' pozz dicere è che sì <hesitation> i ricordi più belli sono legati alla mia famiglia <hesitation> e la mia familgia più stretta. Poi altri ricordi belli è quello là della famiglia un pò più larga. Ceh quando ij jev 'a cas d' 'a nonna, a nu paese nu poc chiù luntan. Arrivavo là e 'a nonna, 'o nonno, steven, ceh erano cuntent. Si vedeva negli occhi che loro erano proprio felici di vederci. Perchè 'na vot 'a settimana arrivavano 'e creatur e giustament o piglia 'e patatin, o pigli 'a cocacola e stevem tutt quant insieme. Poi noi, essendo una località di campagna andavamo a giocare giù a pallone. Questi sono anche dei ricordi fantastici. Nuje pigliammero E stavamo tutta la giornata a giocare giù a pallone, a calcio e rompi una finestra, e <hesitation> gioca pò a basket pecchè c' stav anche la possibilità di farlo. Questi forse so 'e ricordi più belli. E poi alla fine mi ricordo tutte le volte che io giocavo a PlayStation con mio fratello e mio cugino invece dall'altra nonna. Pecchè tenevamo una PlayStation fissa là, pigliavamo e c' mettiemmero a giocà, a jucà <hesitation> cu 'a PlayStation. Ma guarda veramente mi sto ricordando tutti questi ricordi che effettivamente fanno un effetto. Sì, comunque ricordi secondo me quelli più belli sono, sono quelli legati alla famiglia. Come ti ho detto anche negli altri audio. Ceh sta 'a famiglia p' me è tutt cos. 'a famiglia sempre quella che ti sei fatto, ceh che hai ricevuto e quindi non l'hai scelta e la famiglia che poi li scegli. Quella che crei. Chest p' me so 'e ricordi d'infanzia chiù bell e mo m' stann venenn in mente tutt quant.